أيه لمّا كِنِت طِفلة كنت إتظاهر إنّي أنا مريضة لأنّو حسب إنّي أنا إذا كنت مبسوطة وبدّي روح عالمدرْسة و في رِفئا ناطريني بي حبّوني ما بتظاهر إنّي أنا مريضة لإنّي بكون ناطرة رفئاتي إنّي أنا بدّي روح إلعب معُن إنبسط معُن، ولكن إذا أنا كان عندي شي بي راسي وعارفي إنّو رِفئاتي ما حيكونو معي مناح ولا <noise> المعلمة حتكون منيحة أكيد حا إتظاهر إنّي أنا مريضة وإتحجّج وإلّا للماما إنّي أنا راسي عم يُجعني، إجري عم توجعني، ما فيني روح عالمدرسة، تعبانة كتير، إيه بتظاهر على الماما <noise> وبألّا إنّي أنا ماني ئادر روح على المدرسة أبداً أبداً أبداً مِشان ما تبعتني الوالدة على المدرسة، <noise> هون الوالدة بتسدّئني وبتعرف إنّي أنا عنجد إنّي مريضة لإنّي بلبس الدّور مزبوط إنّي أنا مريضة <noise> ومنّي ئادرة روح عالمدرسة لا إجريّة بيئدرو يحركوني ولا راسي بئدر علّي وبعمل حالي عمّا <noise> إسعُل يعني كل الأشيا يلّي بتوهِم أمّي إنّي أنا مِاني ئادرة روح عالمدرسة حتّى تصدّئني وما تبعتني على المدرسة نِهائيّاً.